eru frekar algeng á Íslandi og

dæmi um risastórt eldgos er

í Vestmannaeyjum nítján hundruð sjötíu og þrjú það var alveg risastórt og þá eignuðumst við Íslendingar nýtt eldfjall en hvernig í ósköpunum velur maður nafn á nýtt fjall það var samkeppni og dæmi um innsendar tillögur eru og hrollur soldið svakaleg nöfn en örnefnanefnd ákvað að nýja fjallið myndi heita Eldfell en í þættinum í dag er vitið þið hvað gerist þegar eldfjall gýs svo svakalega að það týnir hjartanu ekki nei við skulum rannsaka málið leggjum í leiðangur í Vestmannaeyjum að það týndi hjartanu

heyrt þessa sögu já en hvernig finnur maður sem ég fann inn í Herjólfsdal þetta er svona hjarta úr eldfjalli og hérna í Vestmannaeyjum eru rosalega mörg eldfjöll þetta gæti verið úr einhverju hér já ég

til þess að geta skilað hjartanu á sinn stað aftur þurfum við að komast að því hvar eldgosið byrjaði frábær hugmynd frábært hefjum leiðangurinn þetta er

hópana okkar í dag skulum við kalla

ert þú til í draga hérna einn miða mann dreymir sjaldan gleðilega drauma maður sem er leiður fær ekki oft góða drauma fleiri hugmyndir hryggur maður góður maður hugsar svo mikið um aðra

hugsa er hægt að skilja

á alls konar hátt er það ekki þið ætlið að setjast aðeins niður hérna í sitthvort hornið og ræða um það hvers konar leikrit hvers konar söguþráð er hægt að búa til út frá þessum málshætti ég veit hann var alltaf

óþægilega drauma einhver sparkar fótbolta í andlitið á honum eitthvað þannig svo flytur hann til

hitt leikritið það er karl sem fer að sofa og hann dreymir skrítna drauma

það byrjar þannig að hann dettur af þaki og hann fær martröð þetta verður rosalega skrítið nú ætlum við að ákveða hver leikur hvað og byrja en það eru aðrir sem eru í öðrum störfum hverjir eru það og hvað ætlið þið að gera ná í leikmuni nákvæmlega þarna er leikmunadeildin komið með mér aðeins fram þið hin

þarna getum við kannski séð eldgosið já kannski er hjartað

hann vaknar upp í draumnum hver

er jakkinn sem er yfir ég veit ég ætla að fara

rauðan kjól hvar eru unglingarnir tveir þessa

drottning núna en vissir þú að sólin er þrjú hundruð sinnum stærri en jörðin já ég þú að fiðrildi finna bragð með

fótunum nei en vissir þú að flóðhestar geta hlaupið mikið hraðar en mannfólkið já við erum búnar að fara í Eldheima og sjá hvar hjartað á að vera í

nefnilega þannig steinninn er heitur við vitum það svo ef þetta er rétt fjall þá

að finna heitasta staðinn og koma þá smellur þetta allt saman þarna uppi

á þessi gæi að vera ekki þetta

vorum við að spá að hafa hann í hvítu já hér er hvítt pils nei þetta eru hvítar buxur hér er afgangurinn er þetta löggu þetta getur samt verið dómari tvær

þá þarf einhver að segja far þú bara

þá þarf einhver að segja far þú bara

ógeðslega flottum buxum sjóðandi heitt hérna eigum við kannski að græða hjartað þarna oní hérna já prófum það þurrka þurrka

hnífur hnífur stækkunargler bursta brúsi gjörðu svo vel

er orðin soldið syfjuð förum að sofa góða nótt ég er konan þín ha jú

þú ert engill ha ha ha

leiknum bara vel ókei hverjir unnu við róa sig takk fyrir takk fyrir þú bjargaðir lífi mínu

þessi leiðangur gekk rosalega vel hjá okkur byrjuðum með er soldið merkilegt af því það er ekkert rosalega gamalt það varð til í gosinu árið nítján hundruð sjötíu og þrjú akkúrat

nítján hundruð sjötíu og tvö þá var bara ekkert þarna og allt í einu núna er komið fjall

rosalega stórt eldgos já þetta náði alveg yfir bæinn og stækkaði eyjuna mjög mikið einmitt það voru einhverjir sem misstu heimilin sín þetta var soldið svakalegt dæmi hvernig haldið þetta hafi verið hérna í janúar þegar gosið fólkið þurfti að flýja ég mundi alls ekki vilja eiga heima í eyjum

nei ég mundi alveg vilja það já bara ævintýri en ef við ímyndum okkur að það færi að gjósa núna hvað hvað færu allir krakkarnir að gera börnin fengju kannski að sleppa skóla í einhvern tíma og það væri æði en hvað með fótboltaæfingar af hverju gýs af hverju kemur eldgos út af því að jörðin er svo heit og kjarninn hitnar þá springur upp eldgosið það kemur gos er á svokölluðum heitum reit þess vegna gýs svona mikið hérna vitum við fleiri dæmi um heita en þessi leiðangur

tókst og ég þakka ykkur kærlega

hefði aldrei gengið upp nema með ykkar hjálp það er alveg á hreinu þættinum er líka lokið og við sjáumst á æsispennandi stað næsta sunnudag vissir þú að flóðhestar sagði